مرة كنت في حفلة، وفجأة انجطعت الكهرباء، الجو صار غريب، الكل بدأ يصرخ ويفكر شنو يسوي، بس بعد شوي استخدمنا كلنا الهواتف لل إضاءة وبدينا نغني و نلعب، صارت الحفلة أكثر حيوية من الأول، وخلتني أكتشف إن الغرابة أحيانًا تكون ممتعة.